لون الوردي, yani gurr ademri gurrafijiku, gurrandi giddamtil aag awiku, baliaq awiku, kulutt awikui, Mesalan waridt ekir, wardi wardilo salaminna, arusag ekir waridta tainan, kiti werdi duminna, tarha wardig okainan, moodanga balto ayameka wardi firgiri lo wardi burui banati shafari norodri, fustana kir idaina.